Etiopía, velaí!, Pos no sé abondu, peru anguna cosina te pueu contal porque un señol del país aquel tien un comercinu paí pal mi barriu i me cumpri abondu de perguntá-li cosinas a tentu'l su país. I güenu, sé que ena su cozina no se gasta guarru, pos la huerça delas religionis grandis del su país lo´tienin prebíu, conque gastan carni comu el chotu, el borregu o el pollu. Tamién gastan algu que l'izin "berbere", que es una mestura de pimientón raviosu con otras especiis, i es el protagonista de muchus delos sus pratus. Total, que es una gasrtonomía bastanti intesa, en general...